Në mesatare, dërgoj rreth cinquanta email pune në javë. Këto përfshijnë komunikime me kolegë, klientë dhe furnizues. Sa i përket email-eve personale, dërgoj rreth quindici në javë, për të mbajtur kontakt me miqtë dhe familjen.